psaꞌ yë xna ngë, lber xna ngë, gana lchug ngë, kol ngë guꞌn nak brocoli lëꞌkga ngë xna, kwlandr ngë, pchoꞌx x̱ab ngë, yap yeꞌn ngë xna, git lan ngë, git gu lëꞌkga ngë xna, este yu be lë pc̲h̲uꞌn xna ngë y pc̲h̲uꞌn xna ngë y y yag yag lbad ngë xna y yag ndzuw lëꞌkga ngë xna y yag naranj lëꞌkga ngë xna tipta ngë xna ic̲h̲ë yag knu nak ic̲h̲ë lëꞌ lgit ngë xna este ic̲h̲ë yag maracuyar lëꞌkga ngë xna gunu gax xkë ngarnët ngë xkë. Este mc̲h̲ag xna ngë, nla xna ngë, maꞌl ngë xna, wëts ngë xna.